البلدان لازم توازن بين الاثنين. استكشاف الفضاء مهم عشان نتطور ونتعلم أكثر عن الكون، <hesitation> لكن بنفس الوجت، حل مشاكل الأرظ مثل الفجر والتلوث أولوية <hesitation> لازم نستخدم التقدم اللي نحججه في الفظاء لتحسين حياتنا على الأرظ، <hesitation> عشان يكون فيه فائدة حقيقية.